نحب نقضي ليله في قلعه عتيقه خاطر الجو في القلعه يكون مليان تاريخ و أسرار، و نجم نعيش لحظات تع المغامره و الشعور بالتاريخ القديم، أما الخيمه في قمة الجبل يمكن تكون تجربه رايعه، لكن فيها شويا خطر نحس أنو، مش كيف القلعه تعطيك إحساس مميز بالزمن و المكان و تخليك تعيش لحظات سحريه في وسط الأجواء الغامضه هاذيك لتكون تماك خاصة إذا كنت مع شخص تحبو.